Ʋwolowʋ lalanɔdʋ kʋnabinyelila lalanɔdʋ kʋnabinyelila ɛkʋkʋ tɔkana kʋnabafɛ nva nɔbi nabanayila susu lanʋ ɛsɛ wani ɔlʋ ʋwdowʋ alayɛ dula tala mawa yɛ nʋ kele amɛ nʋ susulibi kʋyɛbi kematodʒi nokele ta ɛdiɛ bʋakʋ nɔbi natodʒi kʋnikekele la mɛ namʋ nʋ ʋwolowo akana lafa mɛ nɔbi naʒɛ lakose atananʋ kuyi ɛ anɛ nawinimʋa kanʋ susu nekele lanʋ nadadʒoɔ kadjɔ lani tʋfa ninayideʋ mo nimahi hanya ninayidʒʋ mʋ lamɛ namʋ nʋ vwolawe lakana kʋnikeyi ɛkʋɛ mʋnikayidʒʋ bla mɛ nʋʒɔ oo ʋwolwʋ nakana mɛ nasɛ adʒɔɛ lɛ ʋsivli lanafɔ vlia nima dʋ dʒʋklɔ lo nimado ʋmolia mɛ nayɔ tatu kote kitadʒɔe lani kadʋ ko bla mɛ namʋ nʋ ʋwolowʋ lakana adʒɔ dudui.